Bosaaru yidi jartungo bandu kala nde veti pat. to jartini bandu iye majum satan to be tonyi ndu sakita himbe ngata be. hakkilan be sare bo masin wala mo foti nasta wujja.